La cosa di viviri ca mi piaci è lu vinu. Spissu quannu manciu mi vivu un bicchireddu. Comu sannu tutti, lu vinu si fa cu la racina. Pistannu la racina nta la macina si fa lu mustu, chistu veni misu nta un varrili, doppu aviri fattu abbruciari lu surfareddu, lu mustu accumincia accussì a firmintari, ccioè li zuccari di la racina si trasformanu in alcol, e doppu qualchi simàna addiventa vinu. In generi lu vinu novu si tasta a San Martinu, infatti c’è l’usanza di diri “A San Martinu ogni mustu è vinu”.